<hesitation> pertama'n gah apa lite na cengkali baju kotor baju saki dite, na cengkali situ nggitu kumpul taung apa situ na na cebana's di, itu emi ember poli itu na wae lite ember hitu nggitu, neka danga do bail. Poli hitu ga weli lite rinso di, weli lite rinso one kios di nggitu pisa mongko'n lite pisa mongko'r baju saki dite <hesitation> sot kut apa'd kut apa dite roco dite tong nggitu. Poli itu tong ga na na taung na rinso situ one'n na one ember sot poli na wae dite'r bo nggitu. Poli itu poli na rinso hitu ga na taung baju saki dite bo pisa mongko'r situ na nitu, poli itu ga roco bagian roco sot nia keta apa'd de one one mai baju situ nia keta ata saki'r roco nitu one bagian apa'r one bagian. <noise> Eme poli roco situ bo ga poli roco taung baju situ bo ga eme rasa rasa bersi ga <hesitation> apa na kole one wae bersi lite baju situ bo ga, one wae bersi nggitu. Poli itu bo ga eme nggo rasa rasa nggo eh kurang apa'r baju so nggitu na pake kole pake molto kut. Leng keta wangi'd apa situ, nggitu. Poli itu tong ga eme poli itu tong gah apa poli itu poli kucek taung situ tong ga, pari's baju situ ga. Eme poli pari rasa rasa eme nggo maca's baju situ ga poli maca'd <hesitation> poli itu setrika lite, setrika lite baju situ kut neka apa bail pe neka lelo'r lite toe ma toe ma dia'n kut lelo nggitu. Poli hitu ga poli setrika hitu ga na one lemari lite ga kut <hesitation> dia keta lelo'n eme nggo kut emi lite kut ngo bana, kut ngo kampus ngo nia nggitu.